देखो सा हुकम संयुक्त राज्य अमेरिका रे स्वतंत्रता री घोषणा चार जुलाई सत्रह सौ छियत्तर में होयी। आणा संयुक्त राज्य अमेरिका रा राष्ट्रपति थोमस जेफरसन ना अठारह सौ तेरासी रो फ्रांस यू लुस्टिनोरू शेतरा ख्रिद लेवा है।